Arti ofron një mjet për me eksploru gjendjen njëríe, duke na shtyrë me pa botën nga perspektiva të reja. Përveç vlerës estetike, arti mund të ketë një rol shoçëror, politik edhe kulturor, duke kontribuar në progres edhe mirëkuptim ndërmjet popujve.